நம்பிக்கை என்று நான் நினைக்கும் போது, ​​என் தலையில் தோன்றும் ஒரு உருவம், உயரமாக நின்று, கண்களைத் தொடர்புகொண்டு, தெளிவான, நிலையான குரலில் பேசும், தன்னம்பிக்கையின் வலுவான உணர்வையும், ஆணவம் இல்லாமல், அவர்களின் திறன்களில் உறுதியையும் வெளிப்படுத்துகிறது. அடிப்படையில், அவர்கள் வழியில் வரும் எதையும் கையாள முடியும் என்று தெரிந்த ஒருவர்.நீங்கள் உங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள் மற்றும் நம்புகிறீர்கள் மற்றும் உங்கள் வாழ்க்கையில் கட்டுப்பாட்டை உணருங்கள்